طبعا كنت هروح لان ديت حاجة من احلام الطفولة بالنسبالي وحاجة حلوة جدا أن <hesitation> أحظى بتجربة زي ديت كمان هقدر اشوف حاجات جديدة واستكشافات نفسي اشوفها على الحقيقة وكمان هعرف حياة رائد الفضاء وازاي بيتعامل وازاي بيعيش في الظرف الصعبة ديت وخبرات كتير احب ان هي تنضاف لي